हम पूरी तरह स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। हम चारों तरफ से परिवार से घिरे हुए हैं। अपणा मनमानी को काम नी कर सका। घर का की बात माननी पड़े। घर का जो बोलेगा वो काम करनी पड़ेगो। अपनी मर्जी से काम नी कर सका। अपण छावा के स्वतंत्र रा। अपनी मर्जी से काम करा। दूसरा की बात नी माना। बड़ा की ध्यान नी राखा। मनमानी को काम करा। बड़ा की बात माननी पड़े परिवार में। सुणनी भी पड़े। खे जो काम भी करनो पड़े।